þingmaður Miðflokksins telur ekki rétt að

geti gengið að trúnaðarstörfum sem vísum og vill kalla saman flokksráð til að fjalla um málið hann segir að kynferðisofbeldi karla gegn þingkonum sé alvarleg meinsemd

fimbulfrost er nú í Bandaríkjanna og íbúum ráðlagt að halda sig heima íslensk kona sem býr á svæðinu segir útidyrahurð og glugga hjá sér

erlendar rannsóknir sýna að tvö til átta prósent barna í íþróttum höfðu hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi kanadískur sérfræðingur segir ljóst að íþróttahreyfingin eigi við vandamál að stríða eigandi stærsta

landsins ætlar að þrauka eitt ár í viðbót og segir ekki hægt að horfa lengra í rekstri eins og staðan sé tíu minkabúum hefur verið lokað hér síðustu tvö ár og aðeins tólf eru eftir Stykkishólmur hefur fengið á sig grænlenskan blæ næstu sex

vikur verða þar hátt í tvö hundruð manns við tökur á sjónvarpsþáttaröð sem hófust í gær og munu setja svip sinn á bæjarlífið

þingmaður Miðflokksins vill kalla saman flokksráð til að grasrót flokksins geti rætt hvernig endurreisa megi flokkinn úr lægð í kjölfar Klausturmálsins hann segir kynferðisofbeldi þingkarla

gegn þingkonum meinsemd sem þrífist allt of víða og það hafi verið það sem gerðist á Klausturbar

leyfi vegna Klausturmálsins og það uppnám sem varð í gær þegar Bergþór settist í formannsstól umhverfis og samgöngunefndar þrátt fyrir mótmæli þingmenn velta fyrir sér hvort þingið sé starfhæft og nú vill Birgir Þórarinsson þingmaður Miðflokksins í Suðurkjördæmi kalla saman flokksráð vegna stöðunnar og stokka spilin ég held að það sé bara eðlilegt í ljósi þessa að menn endurskoði trúnaðarstörf þingmanna innan flokksins því

er bara mikilvægur þáttur í því að byggja upp flokksstarfið sem fram undan er finnst þér óeðlilegt að Gunnar Bragi sé þingflokksformaður og Bergþór Ólason sé formaður í fastanefnd Alþingis ég vil ekki tjá mig um það ég held það sé bara mikilvægt að grasrót flokksins fái að ræða þetta birgir telur að flokksráðsfundur verði kallaður saman innan mánaðar hann segist ekki vera sjálfur að sækjast eftir einhverju sérstöku í þessari vegferð en Birgir bauð sig fram gegn Gunnari Braga sem

á landsþingi flokksins í fyrra bara að grasrótin fái að koma að þessum málum og hjálpa okkur við það að endurbyggja eða endurreisa flokkinn úr þeirri lægð sem hann hefur verið í vegna þessa máls á þingfundi í dag ræddu þau Birgir og Rósa Björk Brynjólfsdóttir skýrslu Evrópuráðsins um kvenfyrirlitningu og kynferðislegt ofbeldi á fjörutíu og fimm þjóðþingum þar sem niðurstöður eru sláandi rósa Björk setti málið í samhengi við því litið hafi verið til Alþingis sem fyrirmyndar enda vöktu viðbrögð Alþingis við metoo athygli þá hafi verið gott að vera þingmaður frá Íslandi en nú er svo komið að það er vandræðalegt að vera íslenskur þingmaður erlendis því þar sem kynjajafnrétti ber á góma spyr fólk um

erlendir ráðherrar þingmenn annarra þjóðþinga og starfsfólk Evrópuráðsþingsins spyr allt um þetta mál og Rósa Björk segir orðspor Íslands í hættu vegna málsins tími sé kominn til að leysa það Birgir Þórarinsson hvatti karla líka í ræðustól á Alþingi í dag áfram í baráttunni gegn kynferðisofbeldi gegn þingkonum enda séu afleiðingarnar margvísleg heilsufarsvandamál

ég var fyrst og fremst að höfða til okkar að við berum ábyrgð í þessum efnum en hins vegar eigi allur þingheimur að standa saman í því að

bregðast gegn þessari meinsemd sem er því miður í öllum þjóðþingum Evrópu en var það ekki nákvæmlega það sem gerðist á Klaustri að það var kynbundið ofbeldi gegn öðrum þingkonum jú það er alveg rétt leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela hefur boðað til fjöldamótmæla í dag

spennan í Venesúela virðist aukast með degi hverjum var í gær settur í farbann og sætir rannsókn fyrir meint

Venesúela verður herskárri með degi hverjum forseti landsins mætti í gær á herstöð í nágrenni

höfuðborgar landsins til að láta sjá sig með hermönnum og undirstrika þannig að enn sem komið er hefur hann stuðning hersins

tilkynnti í gær að styrkja ætti vopnaðar sveitir skipaðar almennum borgurum tímasetningin er sennilega engin tilviljun stjórnvöld í Bandaríkjunum og annars staðar hafa ekki viljað útiloka vopnuð átök sverfi til stáls í í Venesúela milli

segist vera réttmætur forseti landsins hann hefur verið settur í farbann og sætir nú rannsókn á meintum brotum á stjórnarskrá landsins í dag hefur

Guaidó kallað eftir

og verkföllum í Venesúela til að að auka enn þrýstinginn á niðurstöður erlendra rannsókna á ofbeldi í íþróttum voru mikið áfall þegar þær komu fram segir prófessor sem hefur rannsakað það í áratugi hún hélt í dag erindi á ráðstefnu um ofbeldi og íþróttir þar sem stofnuð voru Samtök kvenna í íþróttum Guðbjörg

Norðfjörð var kjörin fyrsti formaður Samtaka kvenna í íþróttum á stofnfundi í Háskólanum í Reykjavík í dag samtökunum er ætlað að vinna að jafnari stöðu kynjanna í íþróttum og vinna gegn ofbeldi Sandra prófessor við háskólann í tók til máls á ráðstefnunni hún var með þeim fyrstu til að rannsaka ofbeldi í íþróttum árið nítján hundruð níutíu og sex hjá kanadískum afreksíþróttamönnum tólf hundruð íþróttamenn tóku þátt í rannsókninni sem hefur verið endurgerð víða

niðurstöðurnar sýndu að yfir einn af hverjum fimm

hafði átt kynmök við einhvern valdamann í íþróttahreyfingunni

til átta prósent barna í íþróttum höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi áttatíu og eitt prósent íþróttamanna hafði orðið fyrir fordómum vegna kynhneigðar bæði í orði og verki sextíu og fimm til áttatíu og fimm prósent höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi á æfingu þrjátíu og eitt prósent fatlaðra barna var lagt í einelti og níu prósent ófatlaðra barna

niðurstöðurnar hafa verið mjög svipaðar alls staðar þar sem rannsóknin hefur verið gerð

öllum ráðlagt að halda sig innandyra varað hefur verið við því að augnlinsur geti frosið í augunum á fólki þetta segir íslensk kona sem býr í Illinois í Bandaríkjunum þar sem mikið

gengur nú yfir nú sjáið þið hérna út á götu hjá okkur hérna er enginn á ferli vanalega er fólk úti að ganga eða bara í blíðviðrinu að hér er ekki neitt engir bílar það tuttugu og níu gráðu frost og fólk ákveður að halda sig inni þetta segir Kolbrún Kristjánsdóttir sem er búsett

er eitt af þeim svæðum þar sem gríðarmikið kuldakast gengur nú yfir Kolbrún og fjölskylda hennar halda sig því sömuleiðis inni við í dag

við fengum símtal frá skólum barnanna um að

að loka sem er mjög óalgengt Kolbrún hefur búið á svæðinu í ein tuttugu ár og man ekki eftir öðru eins útidyrahurð og gluggar í húsi hennar eru til að mynda að innan fyrst þegar maður labbar út og

fimbulkuldinn stafar af ísköldu lofti úr sem jafnan er umhverfis norðurpólinn kuldinn í Chicago verður í dag meiri en á hluta Suðurskautslandsins og yfirvöld í Illinois Michigan og gera sitt til að bregðast við frostinu það er þó útlit fyrir betri tíð á svæðinu slegin ný met í notkun á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu í frosthörkunum síðustu daga ekki er víst að allir sem vilja komist í sund á föstudaginn því svo gæti farið að skerða þurfi flutning á heitu vatni til sundlauga og annarra stórnotenda fólk er hvatt til að lækka í ofnum heima hjá sér og í vinnunni höfuðborgin er falleg í vetrarbúningi en það er býsna kalt það er búið að vera samfellt frost í fimm og hálfan sólarhring og í nótt var nítján stiga frost í höfuðborginni og þegar það er svona kalt þá langar mann til að skrúfa upp í ofnunum heima hjá

sér

hefur verið að aukast síðustu daga og við erum alltaf að slá ný og ný met í notkun sextán þúsund og fimm hundruð rúmmetrar á klukkustund eru síðustu tölur sem við sáum í rauninni erum við að vinna eftir viðbragðsáætlun núna erum við hvetja alla notendur íbúa og atvinnurekendur til spara vatnið síðan þurfum við kannski að skerða til stórnotenda og það er þá að hluta til einhverjar sundlaugar til þess gæti komið ef notkunin dregst ekki saman getur fólk gert eitthvað til þess að draga úr notkun á heitu vatni heima hjá sér já það er ýmislegt hægt að gera til dæmis eins og hérna þá byrgir til dæmis bent fólki á að draga frá þannig að ofninn nái að hita rýmið inni hjá sér þá verði fólk að gæta þess að

með gardínu hæfileg stilling er þrír eða þrír og hálfur Stefán hvetur fólk til þess að lækka í ofninum þegar það opnar glugga þannig að ofninn fari ekki á fullt

ofan þegar þeir eru í fullri virkni kólna þeir niður á öllum ofnum fer vatnið út úr þeim að neðan og það á að fara fara kalt frá getum maður sagt að ef maður brennir sig á rörinu þar sem vatnið fer út af ofninum þá sé maður með allt of heitt þá erum við í alvarlegum málum sko þá ertu

allri orku sem þú færð inn það er mikil sóun peningar út um gluggann peningar út um gluggann svo er náttúrulega mikilvægt að láta dyrnar ekki

ekki standa opnar lengi og ef manni er kalt þá er náttúrulega alltaf hægt að klæða af sér kuldann með hlýrri peysu verður þetta svona áfram já það er gert ráð fyrir já það er gert ráð fyrir því einn af hverjum fimm háskólanemum hefur notað lyfseðilsskyld lyf sem ekki var ávísað fyrir þá lyfin nota þeir í þeirri von að bæta námsárangur halda sér

vakandi eða vinna bug á

krefjandi þetta eru krefjandi aðstæður þú þarft mögulega að vinna með hundrað prósent námi hundrað prósent nám á að vera full vinna þannig að það eru í rauninni ekki alveg eðlilegar kröfur á eina manneskju að vera í fullu námi og að vinna allt of mikið með og allar kröfurnar sem á einstakling dynja þá verður eitthvað undan að láta upplifir þú kvíða

álag í skólanum já alveg einstaka sinnum

sé alltaf streita að vera í námi ég vinn með námi líka það getur verið erfitt það er hópur háskólanema sem

að nota lyfseðilsskyld lyf sem ávísað er á aðra það eru annars vegar lyf sem eru tekin í þeim og hins vegar lyf sem eru tekin vegna svo sem kvíða svefntruflana eða verkja maður hefur heyrt að fólk er að taka einhver svona

að halda einbeitingu lengur nei lyfin hafi þau áhrif að fólk geti vakað lengur og fái jafnvel aukið það er þó ekki þar með sagt að námsárangurinn verði neitt betri ég held að þetta sé hluti af þeim miklu kröfum sem við í dag gerum til okkar í þjóðfélaginu við gerum kröfur um ofboðslega

mikinn árangur í námi það er ekki nóg að ná prófinu þú verður að ná átta níu eða tíu til þess að finnast þú eiga möguleika í framtíðinni sýna myndir af fullkomnum heimilum fullkomnum fötum og

eldhúsi og við hin reynum að fylgja eftir og það er kannski óraunhæft upplifun okkar er

sú að það séu allir nema ég sem eru með allt á þurru og það eru ekkert allir með allt á hreinu þó að það virki oft þannig út á við það er auðvitað erfitt að vera námsmaður maður þarf að vinna maður

maður er í skóla maður er að leigja íbúð ég

þannig að ég get ekki verið hjá einhverjum sem ég þekki erfitt að að eiga flotta hluti og vera í námi og

eftir þriggja ára samfelldan taprekstur er staða minkaræktar hér á landi sú versta í tuttugu ár eigandi stærsta minkabús landsins ætlar að þrauka eitt ár í viðbót í þeirri von að markaðir fyrir minkaskinn taki við sér nú er að hefjast fjórða árið í röð þar sem verulegt tap er á framleiðslu

og skinnaverð er langt undir framleiðsluverði eftir mikla fækkun á stuttum tíma eru nú tólf minkabú eftir í landinu á síðustu tveimur árum hafa fallið út tíu framleiðendur og og

hefur minnkað um næstum fjörutíu prósent tvö af stærstu búum landsins hættu framleiðslu í desember og búið á Syðra Skörðugili er það stærsta sem eftir er einar segir

menn einfaldlega ekki þola svo langan samfelldan taprekstur og á endanum bara geta menn ekki lengur greitt þann kostnað sem þarf að borga og bankarnir vilja

og framleiðslukostnaðurinn var sex þúsund krónur í dag fást þrjú þúsund hundrað krónur fyrir skinnið offramleiðsla í heiminum þegar

tvöfaldaðist á fjórum árum felldi sterk króna bætti þar ekki úr skák á mánudag lauk Kaupmannahöfn þar sem íslenskir bændur selja sínar afurðir uppboðið gekk ekki vel segir Einar en uppboðshaldarinn telji betri tíma fram undan birgðir á heimsvísu fari hratt minnkandi á meðan salan haldi

sér þeir sannfærðu okkur um það væri orðið stutt í betri tíma við þyrftum bara að þrauka aðeins lengur

ekki allir að lifa en ég vona að það nái allir sem nú eru að lifa af að það komi uppsveifla og fylgi þá með inn í hana ja ég er búinn að taka ákvörðun um það að við ætlum að keyra árið tvö þúsund og nítján

í dag þá getum við ekki hugsað meira en við erum búin að vera með þennan rekstur hér á Skörðugili núna í þetta er þrítugasta og fimmta árið í minkarækt þannig að við höfum prófað tímana tvenna en

þessi niðursveifla er klárlega orðin ein sú allra erfiðasta sem við höfum nokkurn tímann farið í gegnum tæplega tvö hundruð kvikmyndagerðarmenn leggja undir sig Stykkishólm næsta einn og hálfan mánuð bænum hefur verið breytt í grænlenskt þorp þó ekki í fyrsta sinn hérna er ný gata ég sé ekki alveg hvað stendur þarna hafnarsvæðið er meira og minna orðið leikmynd bátarnir

öllu var þessu komið fyrir til að þjóna sögunni og lögreglustöðin

barinn sem er hér þetta gula hús þá var reyndar Ráðhúsið málað svart en það var ekki gert í þetta skiptið hólmurinn var nefnilega líka í hlutverki Grænlands tvö þúsund og tólf í myndinni

eftir Ben

og með símana sína og eru að leika atriðin hlaupandi upp í þyrlu einu sinni hefur verið opið opið skott á einum bíl hérna

fólk að hlaupa hérna úr og upp í upp í bílinn til þess að leika eftir myndinni

og án þess að vera að ýkja þá er þetta daglegt brauð nýja verkefnið er samnorræn framleiðsla eftir íslensku handriti og aðstandendur halda spilunum þétt að sér meira að segja bæjarstjórinn fær lítið að vita um söguna mér er haldið eiginlega alveg í myrkrinu með það nema þá svona eitthvað sem ég þarf að vita

eigu bæjarins heimamenn fagna því að margmenni leggi bæinn undir

listsköpun segir Jakob jafnvel þótt eitthvert ónæði gæti orðið það þyrfti kannski að loka götum hugsanlega eða bíða með snjómokstur það eru einhver svona smáatriði en það

taka rafmagn af ljósastaurum og annað

lítur á það sem munu eiga sér stað en þetta lífgar upp á bæjarlífið klárlega Sigríður þið takið samgöngumálin fyrir í Kastljósi

eftir já Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra verður gestur

samgönguáætlunina og

hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins dregið var í átta liða úrslitum bikarkeppninnar í handbolta í dag stórleikir bíða hjá báðum kynjum

United slapp með skrekkinn í enska fótboltanum í gærkvöldi en grannar þeirra í City misstigu sig og Guðjón Valur Sigurðsson gengur í raðir franska þingmaður Miðflokksins telur ekki rétt að

geti gengið að trúnaðarstörfum sem vísum og vill kalla saman flokksráð til að fjalla um málið hann segir að kynferðisofbeldi karla gegn þingkonum sé alvarleg meinsemd fimbulfrost er nú í Bandaríkjanna og íbúum ráðlagt að halda sig heima íslensk kona sem býr á svæðinu segir útidyrahurð og glugga hjá sér umfangsmiklar erlendar rannsóknir sýna að tvö til átta prósent barna í íþróttum höfðu hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi kanadískur sérfræðingur segir ljóst að íþróttahreyfingin eigi við vandamál að stríða eigandi stærsta

landsins ætlar að þrauka eitt ár í viðbót og segir ekki hægt að horfa lengra í rekstri eins og staðan sé tíu minkabúum hefur verið lokað hér síðustu tvö ár og aðeins tólf eru eftir þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum veðri og Kastljósi næstu fréttir verða á sínum stað í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúv punktur is

þetta gott að sinni veriði sæl